﻿الحوايج الأساسية اللي كاينة في الكروسة، كاين الموتور اللي هو المحرك، الروض كاين الروض، كاين ال <hesitation> كوسانات اللي يقعدو عليهم الناس، ال <hesitation> الفولون اللي هو المقود، ال <hesitation> لا كابين اللي هي المقطورة مقطورة السياقة، الباتري اللي هي البطارية، وال <hesitation> والمرايات.